Sknara kangrejwni ni no gakxenis, nik gaba wnis ziknara di badiogon na bkarzagal tlonis <hesitation> zakna <hesitation> en lamanka <hesitation> poldolt neꞌ riogak xenis, zeknara bikote- bikotne riolanguew rebikotera este bueldod ra <hesitation> tsaap ramangake riu nolanis rebuelde, palmit non xanis nora nogakra gayon este <hesitation> to yirabelgdad noxanen kodishaldakbrakə biesani niekzatap yenalashe shelan, tianrra ramanke rononlo nis ra bewknis xa koymani xobna roche garanama xonasankod, nora maxanez enoramalo presa ransaraka nabay nora ran axt tobueltnis nanoꞌ norloyi. <hesitation>